Ɓoccoo ɗe kam ɗe ɗon ɗuuɗɗe e woodi ɓoccoo ɗe gertogal e woodi ɓoccoo ɗe gellal e woodi ɗam jaɓɗe jawngal, <hesitation> e woodi ɓoccoo ɗe daneeje e woodi ɓoccoo ɗe boɗeeje e woodi leydi.